Bun se, bun se ba ni cururu yi yi benɛ abun tawɛ awe bun a we'ave hue. bɛ yi a boni toba ɛɛh toba murutio to ba pan betuan na.